<noise> nga leng gyi ɗo shikshang mi le kɨ-kɨ kristi ɓe-gyi bi shikshang. Mun po ɗir kɨ shik kɨ ner kɨ ter gyi mwa pi kɨ mu chin yii ko ye nen cir ji kɨ mun ko mu gyin imin kɨ-kɨ shikshang funu pi le kɨ ngo ɓamke. <hesitation> kowene yii ɓe mun po gyin kɨ- yilse ko shikshang gyi pi le kini, bi meye tun ɓe mwa kat bidir yil ko mu po chin kini, ko mu po chin kini, ko mu po chin kini, ko wane yi ɓe mu po grang kɨ long mwa, mun po chat mbise, mu po la kɨ vitat mwa ko pwi mwa ko mu gyin yilse ɗa, ko mu gyin shikshang fun ɗin yil di grum mwa kɨ ɗir nen ɓang pi le kɨ ngo ɓamke. A ɓang ɗo mu po gyin kɨ yilse ka̱-a pokop fun ngo lashi mwa ɓe mun po ngin kɨ yilse kowane yii pi-i ɓam kɨ ngo ɓam ke kɨ kol li, <hesitation> kowane yii ɓe mu po li kini te- ngo ɓam ke mut ko yal ƙe kol li O ye kowane yi ɓe mun po nyin kɨ imin kɨ yilse ɗa. Ko mun pò nyin kɨnɨ nyɨlɨ ka pokop fun ngò lashi mwa. Kwat ɗi ɓe mun pò cɨn kɨ bi mwa dung-dung. Ɗo mun Ngas mwa mu jɨ nkwang mbi cɨn-cɨn mɨ yɨl mwa ɗo-o bi ye ko mwa nyin mbi shikshang ka yɨl mwa, ɗo pus krismis, mu tam kɨm nghɨt shi mwa, mu tam kɨm mwa, ko mu mwen wok mwa, ko mu nyin shɨkshang. Mɨ yɨlɨ ɓe kowane yi ɓe mun Ngas mwa ɗo mun Mpèrɨ, ɓe kɨ yal ɓe mun kɨ bi mwa nè ye punu mwa ne ye mwa cɨn kwang kɨ mwa mwa̱ shɨke, molnu mwa nè mwa ɗu yɨl mwa, mwa po cɨn kɨ mɨ mwa ɓang. Punu mwa nè ye mwa cɨn kum mwa, mwa pò cɨn kɨ mɨ mwa ɓang. Mwa kɨ, mu jɨ tar ngò sar, ɓe mwa kɨ bi ye mwa nang tè mòs tarɨ. Tar ngò pokun nɨ ɓe mwa kɨ mos nwōng. Tar ngò pet ɗɨ ɓe mwa kɨ mos lun mwa, mos ler mwa, kɨ nshang bi mwa lèmet, ɗo kɨm pus mwa, naghet mwa. Bi mwa dung-dung ko ye mun pò nyin. Kɨ shikshang ka yil li. To <hesitation> mun par mini, mwa man mun kɨ chin kɨ bi mwa ɗo mwos tar mwa ɗi, tar ngo sar ɗa ɓe mi mwalnumwa po we kɨ pi mwa shiket shiket shiket shiket pak we lagos bet, pak we abuja pet, pak we har kano har nine kɨ mwa ji, mwa po ji ɗa pi kɨ mwa gyin shikshand kɨ mwa kɨmwa tang khim pi yii cir sake ji kang fuɗu ko ma ye ɗu po ji chin shikshang kɨ mwos tar ɗa ko gak kɨ mi mwalɗu mwa. <hesitation> mun par ri mun kɨ-kɨ mwos tar gyi ɗo bijim bii ko yo mun po chin kɨni kwang kɨ mwa nu mwa ma ye mwa mat lu bi ka mwa, mwal nu mwa ko ma ye mwa la mi kwang mwa ɗo kuum mwa ɓe mwos tar ri gyi ɗo khit khit ɗi, mwa chin mwostar ɓe gyin aha te shikshang mwa mwa ɗim ko-o punu mwa ya mwa li mun aha te mwa lus tar ri, ko mwa mat mwa lus ɓa ngyi ɓe kuum mwa tong, kuum mwa mwa shang gyok ɗo ɗa sai mwa dim mwa ji yii tar ngo pet ɗi ɓe mwa fara fuk kɨ mwal yal pi mwa yal kɨ mwa ɗom wap kɨ koche mwa kwat Ɗang mun ngo lashi mwa pat ɗi ɓe lokochi kɨ munu ɗo gyi pet ter munu ɗo mun po lap kini mun po tang kɨ pus mwa ko mu ni pus kɨ ngo ɓam ke ko ye mu man gyin kɨ shikshang ner kɨ yit'ar mwa dung dung, <hesitation> mu yal ɓe mu la kaya mwa, mu gyi mbise mwa, ko-o mu tan vitat mwa, ko mu labi mwa, ko mu gyin shikshang te mwa le ngo bam ke mun, mi mwal nu ngwa mwa ɓang, ous kɨ gam mi ka tar kɨ mi mwa ji mang kɨ mu sit ɗi ɓe mu ru tar ngo pet pimi mwa ɓe mwa ɗirshik ɓang ɗo mwanu mwa ye mwa po ɗu kɨ yil li a ɓang ɗo mwal nu ngo kuum mwa ɓe kowe gyi kɨ pus kɨ mi gyi ne ye po gyin kɨ imin kɨ shikshang kɨ yilse nen ni pi ye nen cir ji ru kɨ gyi zum pi ɗa ɓe mun kɨ yit'ar bu <noise> bi gyin shiksang mwa dung dung kɨ yit'ar mwa dung dung mun ngas mwa mun kɨ yit'ar bi mwa dung dung, <hesitation> kowane yil ɓe gyi kɨ mbi gyin shikshang mwa mwa, ɗo mi le kɨ ngo mbam ke ɓe nga leng laɗa-ah ngo lashi mwa kɨɓut, ɗa ɗo ngo kuum mwa ɓe ha ni par mini shike ha dim kong kabwir ɓe shike, ha dim kong pang ɓe shike, ha ke pangchen ɓe shike, ha dim wukkos ɓe shike, ha dim garram ɓe shike kowe mwa kɨ bi mwa me ye mwa po chin kini kɨ yil kɨ mwa mwa. Ngoche mwa mwa chin mi mwa mos lun, ngoche mwa mwa chin mi mwa nawu, ngoche mwa mwa chin mi mwa <hesitation> mos tar, pi ɗa ɓe kowe gyi ki bi ne ye po chin kɨni kɨ lokachi ɗa pi ye gyi gyin shikshang gyi pi ye yii chir ji kang ɗun zum, yii nen sake ɗap kɨ hik kyal shi mwa ko ji kang kɨ ɗun zum kɨ mi mwal ɗu mwa ko me ye mwa we pi mwa ko mwa ji mwa. Pi ɗa ɓe ngha po i kini te mun kɨ yit'ar gyin shikshang mwa kɨ yil ngas si, ɓe yit'ar mwa dung dung. Ngas mwa mwa kɨ yit'ar gyin shiksang mwa mwa dung dung, kɨ yit'ar kuum ma, kɨ yit'ar ɗu yil la, kɨ yit'ar lashi ah ɓe mun kɨ yit'ar gyin shikshang mwa dung dung oh ye mun po cɨn kɨni har cɨn cɨni har ɗiɗer, har puɗi kaɗang nen kɨ ji ka ɓe mwa po chin kɨ ɓiɗa mwa, <hesitation> piɗa ɓe ngha po ni kɨni te yit'ar shikshang funu mwa, ɗa mwa gaklis gak ka ɗang mwa shang mwa dim kuma, mwa kɨ mbi chɨn chɨn mwa ka ter ɗa mwa. A ni lokachi kɨ mos tar ri ɓe ha ni bi cɨn cɨni kɨni ɓa mos tar mwa shike. Lokachi kɨ nahet <hesitation> mos lun ni bi chɨn chɨn mos lun mwa shike, lokachi kɨ nawu bi chɨn chɨn nawu mwa shike, lokachi kɨ ko ɗang gye ɓe ha ni mwa po cɨn kɨni, kɨ nahet gyi mwa, kɨ mos wong mwa ɓe ha ni bi cɨn cɨni kɨ mwa mwa shike shike pi ɗa ɓe-e koɗang.